Maromaro karazany avao loha samy mana gny fanaovany azy aby aloha ny biby am'le hoe iarovany tegna. Ohatra hoe zao tambotriky regny zao, avelave- le tsilotsilo amin’ny le fatiky amin’ny vatany iny zao miaro anazy. Ohatry koa zao sokatsy regny, <hesitation> ampidiriny agnaty vatabeny agny lohany de tsy- tsy hitanao aty ivelany aty. Sasany koa m- mangady lavaky regny de miditry agnaty lavakiny agny.